Oa tegna azafady lahy tegna tsy kiniako izy teo satria maro loatra baka raha mipetraka ambony latabatra ake de izy aveke la- lasana amy sisiny izy avy te latsaka amizay tegna tsy kiniako tena azafady lah e.